المشروع اللي اعمل علينو حالياً هو استيراد بذور الزهور النادرة، انا حاليا ازغع بذور زهور نادرة ، حتى اقوم بعدين باكثاره ، كل الزهور الموجودي عندي حالياً كانت بذرة وانا قمتو اخذتو البذرة وزغعتوها بتربة مناسبي اللها ونبتت البذرة وصاغت نبات كامل وطلع بينو زهور بعدة ألوان.